أنا نشأت في قرية صغيرة كلنا نعرف بعض والحياة كانت هادئة وسعيدة، كنا نلعب في الحودة ونرعى الغنم، ولكن أحيانا صديق لي نشأ في مزرعة وسط النخيل، كنا نسقي المزروعات ونقطف التمر كانت حياة مليئة بالبركة، لكن لما كبرت شوي نقلت في قرية قريبة من المدينة كنا نروح المدينة أحيانا نشتري حاجاتنا ونتمشى كانت حياة بين الوسط والحضارة، ولما كبرت نقلت المدينة، حياة المدينة كانت حياة صاخبة وصعبة شوي بس فيها كل شي كنا نروح الأسواق ونلعب في الحدائق.